ଗିଲହରୀ ଜୋ ଥା ହୈ, ସିର୍ଦୀ ଲେ ଅପନାର ଵିଭୀନ ତରୀକେ ଲୋ ତିଯାରୀ କରୀ କେ ରଖୀ ଥା ହୈ। ଜିନ୍ତୋ କୀ ଭୋଜନ ରର ବଂଡାର, ଗିଲହରୀ ଜୋ ଥା ହୈ, ଥଂଦୀ ରୋ ବଚପାଲେ, ପତଜଡ ଔର ଗର୍ମୀ ରହୀ, ଭୋଜନ ରର ସଂଗ୍ରହ ବହୁତ ଜ୍ଯାଦା କରୀ ଲେ ଥା ହୈ। ଜୋ ଥା ହୈ ତକୋ ଥଂଦୀ ରଜହା, ବାହର ଜାନା ନା ପଡୂ ଔର ଅପନା ସରୀର ଵସା କା ସଂଚାର କରେଂ, ଜୋ ଥା ହୈ ଜବ ଥଂଦା ବଡୋ ତୋ ତର ସରୀର ଉରୁଜା ପୈଦା କରୋଂ, ଜୋ ଥା ହୈ ତକୋ ଥଂଦା ନହୀଂ ଲାଗେଂ। କୋଈ ସୀ କାରେଂ ବଦଲାଵ, ଛେଂଟୋ ଥଂଦାର ସୁର୍ଵାତ ଲେ ହୀ ତାର ତର <hesitation> ଫର ଆଵାକାର ରେଂ ବହୁତ ବଦଲାଵାସ ହୈ, ଜୋ ଥା ହୈ ତକୋ ଥଂଦା ରୂ ବଚା ହୈ।